ɓingel Lamiɗo e yaha bacci e tokka gaɗa, daga ɗon mo holtori. Daaki bacci maakko jongi mo ngam so mo do'o ko mo dogga wuro. Non no ɓe ngarti wuro ɓe fasi yahdu ɗon to ɓe ngadi niyya yahde.